भारत एक अशो देश रज, उका हम भी भारत का ज़वासी छे। पर भारत की भारतीय संस्कृति अशी छे, जहांपर सभ्यता, सालीनता, अध्यात्मिक लोग रज, भगवान का मानन वाला भोत रज। उनकी हर धार्मिक चीज में इस्तिरी, पुरूस, बच्चा सबकी बहुत रूची रज, और यहां का लोग हर व्यक्ति से बहुत अच्छो। मतलब प्रेम में ही वातावरण करज, भारत में आउना वाला का साथ कभी कोई भारत वासी दुरवेहवार नहीं करतो हैं। उको हर तरह से स्वागत करज, अगर भार कोई लोग आओ, और भारत का लोग बहुत दयालू रज। भारत चोना की चिडिया है, यहां पर हर तरह कोई खजानों चे।